भसिच् ओमेलेत्ते एब दव्दे बनेन्ग् ने थकै त्सन्गे दव्दे को दीप् रुन ने। थुन्ग्क्रि अरेर्। पेप्पेर्। भेको। पेप्पेर् एब मब। भन्दु। एको है लोगै न ने। लन न्गो मन्से केमयो। अम्पे ने फ्र्यिन्ग् पन् को लन ने। गेसव् एब ओरओ। थओ को लुन गुदुन्ग् हलन्ग् न न्गो। मिन्यो न ओमेलेत्ते लोगै न एब दव्दि नि मिक्शेर् को है त्सन्गे पन् लन न्गो थओ गुदुन्ग् जब्ल। <hesitation> पे ओमेलेत्ते को त्सन्गे ब्य् द् शपे नि बनेने हैय। थुन्ग्क्रि गेसव् ब्य् द् शपे को लन ने, त्सन्गे बेल्थै न ने। सिन्गि। दव्दिय मन्ज द् शपे होमन गुनन्ग्जगि। भेने जहेदन्ग् बसिच् ओमेलेत्ते बनेने हैनि। तिक्निक।